Kolotsaina rosiana, ny <hesitation> kolotsaina rosiana, tena <hesitation> sarotsarotra ilay izy a, ohatran'ny tsy dia mahay loatra aho, inona moa izany ny kolotsaina rosiana? Mety hoe, <silence> hay, ohatra fotsiny ny an-dry zareo ny tanora tsy maintsy mitsara miaramila daholo, izay angamba